बैंक ओ चीज़ हवे जहा कोई भी अपन एकाउंट खुलवा सकत हवे। जेकर म कोई भी अपन पैसा अउ हीरा जेवरात रख सकत हवे। हमर कति तो बैंक तो नही हवे। लेकिन ग्रामीण मन के भी बैंक म एकाउंट होना चाही।